न यार, मैंने सुना है कि तुम नये शहर में जा रहे हो। तो बताओ यार, कैसा शहर है? घूमने लायक है कि नहीं? लाइफ सब ठीक है कि नहीं? और बताओ, आए-जाने की व्यवस्था कैसी है? फिर मैं भी घूमने जाऊँगा। बढ़िया शहर है कि वैसे ही संथिया (माधे) है?